A culasiun mi sun abituà a mangé dus, mangiu sempre ël yogurt cun ël café e ël succo, a m'pias parei